No na everybody will be in politic business other people should be doing different different things other people should be doing agriculture other people should be doing business other people should be <hesitation> doctor or engineering na everybody will be in engage or be in ley politic business or government work. I believe that other big people should be doing different different things to help develop themself or ley country.